راح أختار أكون عقاب، تا نظرته للفريسة لحالها قصة قصة، نظرته بعمق أنقضاضه عليها يم يمسكها منشان ياكلها، هاى العقاب سبحان اللى خلقه، قصة لحاله فى عالم الطيور، حتى وقفته تحسه ملك واقف هكذا مو اى شى ملك.